Ah fotoana lagniko aminà fihinanan-kanina isan'andro a akeo amin'ny adiny raika mahery akeo raha ohatra ka atambatra izy mandraigna antoandro hariva de raha ohatra zany a isan-kerinandro igny de fito adiny mahery, fito adiny sasany mahery akeo.